ना मेते चोटी बानदण्ड नि औन्दु किलेकी मै लड़का ची पर मेरा आसपास जू ल्वॉक छिन उते औन्दु ची जने स्कूला बच्चा छिन ता उते यु चीज़ ज़रूरी वोन्दि स्कूल मा की स्कूल मा छोटी बानदण्ड औंद चैन्दु अर जू मेरी माँ ची अर मेरी बहन छिन ऊ सबू ते भी बाल बानदण्ड औन्दु ची।